اكيد طبعا افضل ان انا اعيش فى عالم خالى من الجريمه لان الجريمه الانسان بيعملها ب ارادته و بكامل عقله و وعيه لكن الكوارث الطبيعيه دى ربنا بيعملهالنا منقدرش نتحكم فيها لكن الجريمه هى الانسان بيعملها بكامل ارادته و بكامل عقله فا هفضل ان انا اعيش ب حياه خاليه من الجريمه تماما تماما